A mi a m'pias ël café e ën piu anche sinc al di, al e propi nurmal për mi cuandi m'ausu la prima coza che fazu al e pìè ël café. Al e 'na coza che sun abituà a fe da sempre, ënvece ël te al e 'na coza ch'a m'pias pa vaire, lu pìu mach cuai volte magara per marenda e cun da mangé cun i biscutin